Mi me piaxe e case antighe, pe unna question de estetica, e à mi me pâ che quelle antighe, diæ scin a-i anni '30, son ciù belle, gh'an e miage ciù spesse, se sente meno rumoî, eccetera. Quelle moderne, anche quande en belle, dòppo pöco invegian.